tvö félög sem norski bankinn d n b taldi tengjast Samherja voru metin í hættu á að vera nýtt í peningaþvætti reikningum félaganna var lokað í fyrra vegna ótta við að bandarísk yfirvöld sektuðu bankann héraðssaksóknari þarf minnst sex starfsmenn til viðbótar til að geta sinnt þeim mikla fjölda mála sem er á borði embættisins um hundrað mál bíða

þar af sextíu skattamál utanríkisráðherra Rússlands boðar frekari viðræður við Íslendinga um viðskipti þær fyrstu á næsta ári þetta sagði hann á fundi með utanríkisráðherra Íslands í morgun átján hafa fundist látnir eftir öflugan jarðskjálfta sem reið yfir Albaníu í nótt yfir sex hundruð slösuðust í skjálftanum sem var sex komma fjórir að stærð Reykvíkingar setja

í græna tunnu Kópavogsbúar í bláa og aðrir íbúar á höfuðborgarsvæðinu setja plast í gráa tunnu umhverfisráðherra segir að ekki gangi að reglur séu ólíkar gott kvöld norski bankinn d n b greip ekki til aðgerða strax eftir að félög sem bankinn taldi tengjast Samherja voru metin í hættu á að vera nýtt í peningaþvætti þetta sýna gögn innan úr bankanum þetta kemur fram í nýjum gögnum sem

í kvöld og Kveikur vinnur úr ásamt norska ríkissjónvarpinu n r k og Stundinni um er að ræða tvö félög j p c Shipmanagement á Kýpur sem sá um samninga starfsmanna á skipum Samherja í Afríku og

á Marshall eyjum sem Samherji notaði til að greiða laun sömu starfsmanna bankinn taldi félögin tengjast Samherja og því hafa þau verið skoðuð í tengslum við

sem fjallað var um í kveik tólfta nóvember samkvæmt gögnum innan úr d n b mat bankinn j p c og í mikilli hættu á peningaþvætti einkum vegna millifærslna til og frá Rússlandi þá þótti ekki ljóst hver væri endanlegur eigandi en síðar báru stjórnendur j p c því við að þeir ættu félagið engin gögn virðast þó hafa verið lögð fram því til stuðnings svo virðist sem bankinn hafi í raun ekki brugðist við eigin áhættumati fyrr en bandaríski bankinn Bank of New York

árið tvö þúsund og átján um ári eftir að d n b komst að því að hann vissi í raun

ekkert um eigendur félagsins bankinn vildi ekki veita viðtal vegna málsins en segir í skriflegu svari að varnir gegn peningaþvætti séu í forgangi fjallað verður nánar um þetta í kveik í kvöld strax á eftir Kastljósi og menningunni þar verður einnig fjallað um viðbrögð við uppljóstrun tveir ráðherrar í ríkisstjórn Namibíu sem sögðu af sér vegna Samherjamálsins eru í framboði í þingkosningunum í landinu á

morgun sérfræðingur telur það geta aukið á ólgu meðal almennings verði þeir kjörnir á þing ólíklegt er talið að flokkurinn missi völdin í kosningunum kosningarnar eru bæði forseta og þingkosningar en forsetaframbjóðendur eru yfirleitt tengdir ákveðnum stjórnmálaflokki flokkurinn hefur verið við völd þau tæpu þrjátíu ár sem

hefur verið sjálfstætt í síðustu kosningum fyrir fimm árum fékk forsetaframbjóðandi og þingflokkurinn fékk um áttatíu prósent atkvæða

ellefu frambjóðendur eru í forsetakosningunum en valið stendur á milli sitjandi forseta og

ríflega sextugs tannlæknis sem býður fram sjálfstætt en hefur áður starfað í

forstöðumaður rannsóknastofnunar um opinbera stefnu segir langvarandi

efnahagskreppu marka kosningarnar þetta ástand er svo sett í samhengi við Samherjamálið þurrkar hafa eyðilagt uppskeru og fjölmargir íbúar þurfa mataraðstoð forseti og flokkurinn missi ekki þingmeirihlutann hins vegar gæti almenningur sem þegar er byrjaður að mótmæla brugðist við ef ráðherrarnir tveir sem hafa sagt af sér verða kosnir á þing

þeir eru enn á framboðslista

þarf sex nýja starfsmenn til að geta sinnt öllum þeim málum sem eru til rannsóknar hjá embættinu mörg þessara mála eru stór og erfið og hætta á að skattamál ónýtist vegna þess að ekki er hægt að sinna rannsókn þeirra héraðssaksóknari sendi á fimmtudaginn minnisblað til dómsmálaráðuneytisins þar sem lagt er til að starfsmönnum embættisins verði fjölgað um sex

frá og með janúar á næsta ári að mati héraðssaksóknara er það

því embættið vill halda þeim möguleika opnum að fjölga um tvo starfsmenn til viðbótar á síðari stigum ekki er minnst á Samherjamálið í minnisblaði héraðssaksóknara heldur er beiðnin tilkomin vegna óvenjulega mikils málafjölda hjá embættinu þar eru skattamálin

um fimmtíu til sjötíu mál til rannsóknar hjá embættinu nú bíða hundrað mál rannsóknar þar

sextíu skattamál

þannig vaxin að það er nauðsynlegt að fá inn meira vinnuafl til að sinna þessum málum það hefur fjölgað hjá okkur málum og þau eru mörg hver stór þung og erfið viðureignar skattamálin þarf að afgreiða mjög hratt meðal annars vegna krafna um málshraða í dómum Mannréttindadómstóls Evrópu

sem snýr að meðferð skattamálanna vegna þess að eftir að skattrannsóknarstjóri hefur lokið sinni rannsókn og sent málið hingað þá er mjög skammur tími til stefnu til að rannsaka málin og ef þau eru ekki þá eru þau orðin ónýt áætlaður meðalkostnaður fyrir hvert starf hjá héraðssaksóknara er fimmtán milljónir króna á ári þannig að heildarkostnaður við fjölgun starfsmanna yrði níutíu milljónir króna

Rússa á vestræn matvæli hefur komið sér illa fyrir íslensk fyrirtæki þetta sagði utanríkisráðherra á blaðamannafundi með

boðar reglulegar viðræður um viðskipti milli þjóðanna utanríkisráðherra heimsótti Moskvu í morgun og er sá

í níu ár sem það gerir í upphafi fundarins var undirrituð viljayfirlýsing um samstarf á norðurslóðum en Rússar taka við formennsku í Norðurskautsráðinu af Íslendingum árið tvö þúsund tuttugu og eitt Guðlaugur Þór sagði þar að viðskipti hefðu verið milli landanna áratugum saman

hann hvatti til þess að þeim tækifærum yrði áfram fjölgað og er ánægður með hvernig tengsl landanna hafi þróast

tók undir það að íslenskir frumkvöðlar sýndu aukinn áhuga á rússneskum mörkuðum og benti í því sambandi á að yfir þrjátíu fyrirtæki væru í hinu nýstofnaða rússnesk íslenska verslunarráði þá verði framvegis reglulegar viðræður milli þjóðanna um viðskipti og eru þær næstu áætlaðar á öðrum ársfjórðungi næsta árs átján hafa fundist látin eftir öflugan jarðskjálfta sem reið yfir Albaníu í nótt meira en sex hundruð slösuðust

skjálftinn var af stærðinni sex komma fjórir og upptök voru um þrjátíu kílómetra norðvestur af höfuðborginni

og hjálparstarf hófst strax undir morgun fólk stóð hjá skelfingu lostið og heyrði hróp ástvina og annarra sem sátu fastir í rústum bygginga sem höfðu nánast jafnast við jörðu tekist hefur að bjarga hátt í fimmtíu manns þeirra á meðal er ungur drengur sem var bjargað úr rústum í borginni

herinn sendi liðsauka í morgun til hjálparstarfa á hamfarasvæðinu og yfirvöld í nágrannaríkjum sendu einnig björgunarsveitir til aðstoðar skjálftans varð vart víða um Balkanskaga í allt að sjö hundruð kílómetra

fjarlægð og jafnvel í

héraði á Ítalíu félagar í Blaðamannafélagi Íslands felldu í atkvæðagreiðslu í dag nýundirritaðan kjarasamning við Samtök atvinnulífsins Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður er í húsakynnum

hversu margir greiddu atkvæði gegn samningnum hundrað og fimm af þeim hundrað fjörutíu og sjö hundrað og fimm af þeim hundrað fjörutíu og sjö á morgun eða fimmtudag

að það verði hlustað á okkur gert er ráð fyrir fjögur hundruð milljónum í styrki til einkarekinna fjölmiðla í fjárlögum næsta árs menntamálaráðherra ætlar að kynna nýtt fjölmiðlafrumvarp fyrir ríkisstjórn á næstunni Lilju Alfreðsdóttur menntamálaráðherra hefur ekki enn tekist að koma

um stuðning til einkarekinna fjölmiðla í gegnum þingið þrátt fyrir að hafa ætlað sér það á vorþingi samkvæmt heimildum fréttastofu er Lilja að leggja lokahönd á breytingar á frumvarpinu sem hún ætlar sér að kynna í ríkisstjórn von bráðar gert er ráð fyrir fjögur hundruð milljóna króna kostnaði fyrir ríkissjóð í fjárlögum næsta árs en þriðja umræða um þau fór fram á Alþingi í dag síðasta dag janúar kynnti Lilja

frumvarpið fyrst á blaðamannafundi þar sem greint var frá nýju stuðningskerfi fyrir einkarekna fjölmiðla það hlaut strax mikla gagnrýni víða og tjáðu þingmenn Sjálfstæðisflokksins sig opinberlega um andstöðu sína við það það kemur jú á óvart að núna þegar það er verið að kynna þetta er varðar fjölmiðlana að þessi gagnrýni komi fram en ég vil líka taka það fram

ég er búin að fara yfir málin með þingmönnum Sjálfstæðismanna og farið yfir aðdraganda málsins og ég held að það sé kominn aukinn skilningur á þessu öllu saman í maí neitaði þingflokkur Sjálfstæðisflokksins í fyrstu að afgreiða frumvarpið sem hún hafði lagt fram til kynningar með ákveðnum breytingum sem gerðar voru til að koma til móts við gagnrýni Sjálfstæðismanna það var síðan afgreitt og lagt fram á Alþingi þann tuttugasta maí það komst hins vegar ekki á dagskrá fyrir sumarleyfi í ágúst kynnti ráðherra hugmyndir um breytingar á

frumvarpinu sem fælust meðal annars í því að taka RÚV af auglýsingamarkaði í þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar frá því í haust kemur fram að hún hafi ætlað sér að leggja það fram í september enn bólar þó ekkert á því en síðasti dagur til að leggja fram mál á þessu þingi er á laugardaginn hluti þingflokks Sjálfstæðisflokksins er enn algjörlega mótfallinn því að ríkið styrki fjölmiðla með beinum hætti og vill fara aðrar leiðir viðmælendur fréttastofu segja að það sé þó langt því frá eindreginn vilji að taka RÚV af auglýsingamarkaði miklu frekar eigi að takmarka auglýsingasölu með einhverjum hætti og minnka RÚV að umfangi Borgnesingar eru óánægðir með að þurfa að greiða hærra vatns og fráveitugjald til Veitna en Akurnesingar og Reykvíkingar

Orkuveitu Reykjavíkur frá tvö þúsund og fimm Reykjavík og Akranes greiða sama gjald til Veitna fyrir vatns og fráveitu á meðan Borgarnes greiðir þrjátíu og

til sextíu og tveimur prósentum meira þegar kom upp í vatnsbóli Borgnesinga í

í október skapaðist mikil umræða um vatnveitumál í sveitarfélaginu meðal annars um þennan verðmun sem mörgum þykir skjóta skökku við mér kemur það nú dálítið spánskt fyrir sjónir því eftir því sem ég best veit þá er þetta sama fyrirtækið allt saman og við erum þá vondu börnin og eigum að borga meira en aðrir sem eru í kringum okkur sem mér finnst svo skrítið eigendur Orkuveitu Reykjavíkur og þar af leiðandi Veitna eru Borgarbyggð Akraneskaupstaður og Reykjavíkurborg

við höfum rætt þetta innan sveitarstjórnar innan byggðaráðs ég hef lagt fram fyrirspurnir í stjórn Orkuveitunnar og þetta hefur komið inn á eigendafundi þannig að þetta kemur mjög reglulega

upp þegar samið var um eignarhlut og gjöld í Orkuveitunni tvö þúsund og fimm kusu Borgnesingar fremur að halda í eignarhlut sinn og greiða hærri gjöld öfugt við Akurnesinga sem seldu

eignarhlut til að fá sömu gjöld og Reykvíkingar ég vonast til þess að bæjarstjórn geri eitthvað í málinu

hvað skeður en það er alveg ljóst með þetta eins og allt annað að ef enginn gerir ekki neitt þá breytist ekki neitt eins og þetta lítur út í dag þyrfti Borgarbyggð að öllum líkindum að greiða út töluverða fjárhæð um fjóra milljarða til að lækka gjöldin það er sú upphæð sem Veitur

hafa til dæmis sett í fráveituframkvæmdir í sveitarfélaginu eða selja eignarhlut til hinna eigendanna Akraness og Reykjavíkur

þessu það er skýr vilji til þess að gera eitthvað í þessu samstarfssamningur meirihlutans tekur skýrt þar á um við ætlum að halda íbúafund líka og var fyrirhugað að gera það með Veitum stafræn kortlagning erlendra vísindamanna á óbyggðum víðernum

bendir til þess að Hvalárvirkjun hefði meiri áhrif á þau en áður var talið

research Institute við háskólann í Leeds á Englandi annaðist stafræna kortlagningu svæðisins síðasta sumar að beiðni markmiðið var að meta heildaráhrif Hvalárvirkjunar á víðerni Ófeigsfjarðarheiðar og nágrennis en fyrirhugað er að virkja Hvalá niðurstöður vísindamannanna benda til þess að með framkvæmdum og mannvirkjum Hvalárvirkjunar yrði ósnortið víðerni sem hér er merkt með grænu á kortinu fjörutíu og fimm til fjörutíu og átta prósentum minna segir að þessi áhrif sem komu í ljós með stafrænni kortlagningu hafi vantað í fyrri rannsóknir á áhrifum virkjunar á svæðinu rannsakendur hafa þegar unnið skýrslu sem verður afhent stjórnvöldum en niðurstöðurnar voru kynntar í Þjóðminjasafninu

ekki ganga upp að plast sé flokkað með ólíkum hætti hjá sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu er plast ýmist sett í gráar

tunnur bláar eða grænar ráðherra undirbýr lagafrumvarp um samræmdar merkingar þetta er plastið sem ég er búin að flokka af því að ég bý í Mosfellsbænum þá get ég sett plastið saman í einn plastpoka og sett það svo í gráu tunnuna þar sem heimilissorpið er ef ég hins vegar byggi í Reykjavík þá þyrfti ég það sama gildir fyrir Seltjarnarnes og Garðabæ að ógleymdum Hafnarfirði þannig að í Reykjavík fer plastið í grænar tunnur í Kópavogi í bláar og annars staðar á höfuðborgarsvæðinu í gráar tunnur til þess að flokka plastið frá venjulegu heimilissorpi keypti Sorpa fyrir tæpum tveimur árum sérstakan vélbúnað sem hefur fengið nafnið Kári hann var að vísu í tímabundnu

þegar fréttastofu bar að garði

en alla jafna blæs Kári á sorppokana og léttu pokarnir með plastinu þannig frá þyngri pokum en hvers vegna nýta ekki öll sex sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu

í eigu þeirra og eigum að sinna þessari þjónustu fyrir sveitarfélögin en svo eru bara aðrir þrýstiaðilar hér á höfuðborgarsvæðinu sem eru að selja þjónustu og þeir kannski

sterkar raddir inni í sveitarfélögunum og geta sannfært sveitarfélögin um annað við þurfum að samræma flokkun milli sveitarfélaga og landshluta og þess vegna hyggst ég setja fram frumvarp á Alþingi núna í vor núverandi ástand gengur ekki upp við þekkjum þegar við ferðumst um landið að það er mjög mismunandi með hvaða hætti er flokkað mál sem við þurfum að breyta og

að vinna í því hvað

liggur yfir landinu með bjartviðri um allt land á morgun og hægum vindi en þó má búast við norðan golu eða kalda

á Austfjörðum síðdegis frost núll til tíu stig kaldast í innsveitum norðaustanlands Hrafn Guðmundsson fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér um íþróttafréttir í kvöld við skulum sjá hvað hann verður með þar Margrét Lára Viðarsdóttir lagði í dag

á hilluna eftir glæstan feril og þrjú rauð spjöld fóru á loft á fjórum mínútum í leik í ítalska boltanum íþróttir hér eftir fréttir

tvö félög sem norski bankinn d n b taldi tengjast Samherja voru metin í hættu á að vera nýtt í peningaþvætti reikningum félaganna var lokað í fyrra vegna ótta við að bandarísk yfirvöld sektuðu bankann héraðssaksóknari þarf minnst sex starfsmenn til viðbótar til að geta sinnt þeim mikla fjölda mála sem er á borði embættisins um hundrað mál bíða rannsóknar þar af sextíu skattamál utanríkisráðherra Rússlands boðar frekari viðræður við

Íslendinga um viðskipti þær fyrstu á næsta ári þetta sagði hann á fundi með utanríkisráðherra Íslands í morgun átján hafa fundist látnir eftir öflugan jarðskjálfta sem reið yfir Albaníu í nótt yfir sex hundruð slösuðust í skjálftanum sem var sex komma fjórir að stærð Reykvíkingar setja

í græna tunnu Kópavogsbúar í bláa og aðrir íbúar á höfuðborgarsvæðinu setja plast í gráa tunnu umhverfisráðherra segir að ekki gangi að reglur séu ólíkar þessum fréttatíma er lokið íþróttir veður og Kastljós næst og við minnum einnig á kveik sem hefst fimm mínútur yfir átta næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og alltaf á